ówò nóɖò ìkúnya óɖò màa lèe ówo nyo podìnì gblòò úni ɖi mìnyè nì ùfù bògòè áni, màa gegle blù ɖí ùfù káɖi èé ŋe ùfù íɖì gagla nàáa mìwɛ, u no nyaà lɔùŋò, à mì nɛ̀ ányi hũĩ ása ùyè nàáa zì okòwɛ̀ elí ɖí mì nyè ká. kaɖi èé ŋe mìnyè jàkálì èéè blɛ̀ɛ bɔ̀sìkplà èéè, à nàáa nɛ ányi hũĩ, úni u na kɛ, u na kɔ igagla ùŋò kayi ikle nàáa zi éɖeɖe wɛ̀ nyo à nàáa ŋè ínɛ̀ úni ka àá fe ɔfɛ káà à nàáa kè bɔ̀tù à nàáa kè bɔ̀tù hũĩ ása ùyè nàáa zì, okò wɛ̀ súùfù nì mìnyè ɛɖí èle igagla nyo u na kɔ igagla ùŋò, à nàá nɛ ányi hũĩ úni u na kɔkɔ ká íɖì èle tà yɔ̀bɔ̀ù ŋòò. kíni ɛɖí ówo nòɖò ìkúnyà máa a jɔ̀ à màáa nɔ bi zákà bɛ̀ɛɛ̀bɛ̀ɛ.